E fampakaram-bady tonga lafatsy io izañy amiña da <laughs> mifaneky avao aloha ro - izy roa mivaly da manaraky avao mañao programy fety. mañano fety miaraky fianakavia manasa olo jiàby da mila vasa da ho mariky longo iàby ho mariky hafalia da miroso amin'ny firaisa vao mariazy.